Budaya Jerman a so na negara ndia sila dede'an na ala tao dede'a Jerman. Bo ma sila nilai utaman esa ndia te disiplin. Boma sila tradisin yang lateme ala rayakan nan so na Natal. Boma sila nana'an nal so na sosis.